Ny fomba fandrahoa lasopy malaky tena malaky zany mividy ataontsika hoe tomboky ny akoho na tomboky poulet regny de ketrehinao ampandevezinao de asianao sakaviro, asianao tongolo lay de asianao <hesitation> jumbo de alanao tao am'zay tomboky ny akoho de magnome lasopy amin'igny sady manitsa sady ketsehanao ny paty aroa ampembenanao izy na miketsiky paty fotsiny avao anao ataontsika hoe ampandevezinao ny paty de miamby anazy eo anao de asianao <hesitation> r- tongolo ravy zany le gny tombok'akoho <hesitation> marary ny tombok'akoho atao lasopy igny de asianao tongolo ravy, sakaviro, a- tongolo lay de iny afaka atao lasopy bakeo.